चटनी के देखे जाए तो आम चटनी, पुदीना चटनी, लकड़ा चटनी, टमाटर चटनी, बैर चटनी, अमला चटनी, मिर्ची चटनी, मछली चटनी, मुरई के चटनी, आलू-टमाटर के चटनी होती हैं। टमाटर की चटनी तो बहुत मशहूर है। लकड़ा चटनी हमारे यहाँ बहुत मशहूर है।